अगर मेते क्वे ऊंचा टावर मा कैद करि ते धलु ता मैं कपड़ो योक लम्बी रस्सी बडोलू अर वख बे वेते लटके ते मूडी औंडे अपरी पूरी कोशिश करलु अर मैं वख बे ल्वॉकु ते आवाज लगोलू ताकि क्वे मे आवाज ते सुण ल्यौ अर मेरी मदद कोरु।